اتوقع إن أطفال الوقت الحالي اللي نحنا بيه وايد سعداء، و أطفال ال- اللي كانوا من <hesitation> شي خمسين عام <hesitation> بعد وايد سعداء، لأنه كل زمن و إله المقومات تبعيته اللي تخلي ناس اللي عايشة فيه راضيين و وايد مستانسين وايد سعداء. كل زمن إله احتياجاته و أفراده.